Izaho zen̈y mbola tsy ary tandafy ndraiky e fa izy kà ràha tiako ndraiky izaho kôa mandeha any indraiky isaka taon̈o. Avy iô amin'zay midôko fanjava aroe eo zen̈y isaka dia-nakà mandeha any.